Jama fu heregaji joyi woni ko nɗanotomi. So normal ka ana hani tawe, heregaji dietti sapo. Ley jamma, hono so a ƴeewii ɗun hokkata neɗɗo cellal. <hesitation> huunde noon nde mbaawmi siforaade ɗum ni ni.